Nwarr ari leh ochie-chie lehishieh leh egu bon leh nine ipiele nwarr ari kie ochin ari pie benyin bie chin-ko chin nyin ari wu obie omele kie-kiele ayeh, endieh obie-bie ochu echin kue ehin mu ari chie ari chie ari biu ochu ifie kie chin ihieh irie chin iwu ari bie-bie ochu ochu leh mu rue ihieh, ari chin-chin nyin ari yah nyin ihieh i chule pie hieh yah ari hey ihieh lyielo ihieh chinbie nyin ishie, yah ari abie yah ari eniu, opie pie ikie wu okie, nwarr ari nyin ihieh ochie-chie ari ochuwue ochule lyieh nunu ari iheyien iwu lyiel leh yah iyiel binyin ari mu oyieh i nap-nap kie mu ari mie ijie iheih kie ari chin-benyin, bie bie ishin oh bie-bie bann, bie kilukie lur oh kie chin kie lemu eninu leh ochin wuie Enap ihieh wuninn ishie ekinn-kinn kieh ari kiele yeh ihieh ari chu leh nwarr ileshie nap nap kie mu ihieh ari binn hay kie ari unn ari hay kie yuu leh belglo ari bie ihieh lenu eninu leh otor wu ochuwue kinn-kinn nten